शैक्षणिक विषय का बारा में। जसा अपने कई भी ज्ञान प्राप्त करबो। शुरू में स्कूल चालांगा। तो वा मारसाब सिखागा। वा से ज्ञान प्राप्त करांगा। ऊके बाद कॉलेज में भी चालांगा। वा अलग चीजा बतागा। तो स्कूल अर कॉलेज में जो भी ज्ञान मले ऊ शैक्षणिक कहलावे।